شوف خليني أجولك أكيد مهم جدًا إنك تشارك بالتصويت، التصويت حجك كأحد أفراد هذا المجتمع وكمان هو أداة أساسية لتغيير الامور للأحسن، طبعًا لما تصوت إنت بتختار القادة اللي يشكلو اللي يشكلون مستجبل بلدك إنت، عشان كدة ليش ما توصت لا تظيع فرصة كبيرة تأثر في القرارات اللي بتأثر في حياتك وحياة الأجيال القادمة بعد.